Siisee i ka a kanatee le, niŋ n na ñiŋ siisee meseŋolu lemu, wo i ka a bula jii kandoo le kono, i ye a wutu, i ye a buusi, i ye a roofu, i ye naa tuloo loo taa to niŋ a kandita, i ye a bula a kono, i ye a tabi